Isuuruma lé yi, nii mu gniiti, ngniitima yama mu la gniini mu kottu dhiini mu thuumma fuu gwayéni: yuna iféé isuuruma, nroog suuéma nruu diini isuuruma. Isuuruma mu gnii, thuumma lhaa gwaayé moo. Kéépema dan mu gnii, thuumma lhaa gwayé moo. Nii mu sa roome rii kangh kéép kanggh mu sa jiické ndiiti kéépma, thuumma lhaacka gwayé moo. Nii gniiti, mu dick ka gwii thuumma mu kuuskusa, mu déye suusatima mu suusé thuumma. Nii ghune ntéé kangh thuumma lhaa gwayé. nroog yooni, ikana iféé nruu ngniitima. Mbangh kama ngoo yick nani kaalé yack.